Okay, ngaye mwene ondili omuniilonga gomo radio, oradio ondi hoole shashi okuza ike pevalo shi tevalwa ondi wete nale kutya ethaneko lyandje oradio, naashi ne ndeenda tandi koko opena mba yanwetha ndje ndi kale nda wayimina otshikondo tsho radio, mono oradio, nde hookithwa ngaashi koo dj reminder monamibia, opena ngaashi oo dj simbu, dj fresh mbano oyeli aa south africa, shi nee teputuka ondali ndi hole omaatoloko gaantu ya tulako omambako yo oyeli ya kuutumba mwashono hatu ithana estudio, osha kala nee tsha hokithandje, no hokwe handje sho tandi koko naho otahi koko, nonande shi nda kaha ne koskola temana ondondo ontimulongo nontiyali, onda kala ne ndina ohokwe, nondakala handi elekele aanilonga yomoradio, uunene tandi elekele omawi shi haapopi koradio, hono nee yakwetu mba twali nayo mo- mongulu yoskola ohati kutya, ah! Ngwee nande weelekele oradio. moradio ito longomo kuna mpa tohi, ashike inashi sithandje nguu nye nenge inashi teyandje omukumo shaashi ondakala nawa ndishi kutya ondjodhi neyithano lyandje oku wayimina oradio, mpono ne ndekaya, nda tameka ne okuya popepi naalongi yomeeradio, ohokwe tahi ende tahi koko Mono ndaka tameka iilonga yandje yotango oko radio energy, oradio energy onda kalauunene handi pwiikine ngaashi ko mama rose, olazy nainda, the late bk, omartin shaashi otshi otshiluku tshaalongi yomo radio mbono oyo ndaadha ko energy noo tshiya noromo mbo, iya. otshaka kala nee ngino kutya, shi ndeyamo. ondehi tameka peemvula eetshona, kamatshona lela ndeyamo okulonga moradio, nolundji ne shi ndihole oshino kutya, iilonga yomo radio iiwanawa shaashi omuntu konyala okutshi ike ewi ndele otshipala ketshitshi, mpa hwaadha ne kuty, nande owa kuutumba ngaa pokuma, shaa wapopi nena omuntu oha dhimbulula nde teku pula kutya, oo, hamba ongwee juna, onduuvite ike ewi lyohe shito popi shaashi omuntu otshipala tshohe ketshitshi, owo ike uuwanawa wuli po moradio, neinyanyudho ne nenge shono uunene tashi ikotha moradio oshono kutya ohahi kupe ompito hoku enda iilongo neendolopa ngashi ngoo monamibia eendolopa dha yooloka, ngiilongo otohi kondje hiilongo, shaashi ngwee owuli omulongi gomoradio, hashiya wo ne natango mpano kutya ohili enwethemo, ngaashi payife ondina aanona oyendji mbo yalandula wo yaala kutya ohandi panda sho holongo koradio newi lyohe ondi lyoole. nangaye limwe lyomomasiku ondaala oku kala koradio, ano ohina enwethemo enene Natango pamwe otshi holekwa tshomo radio shono ne ngwee tovulu okukala wutshitshi oshino kutya, eyinekelo, shaashi omuntu ngele oha popi nenge ha longo moradio okwiinekelwa, na kapena esiku wu wteki tofundju shaa wahokolola ehokololo nenge to popi tsha mombepo, aantu ohaa tshi taambako kutya otshili shaashi oradio kapena esiku hifundje, ya ombwaanawa ho natango shapo tshimwe shono ndina oku gwedhapo uunene kiilonga yomo radio ombyono kutya, oho tsakanene wo naantu oyendji yeendondo dha yooloka ngeleopresidente, eeminista, aapopiliko kuuministeli wiili, noshowo aakuluntu miilongo meendondo dha yooloka, oradio ohekupa ompito wukale wa tsakanena nayo, opo nee puuwanawa woradio mpo.